Mereyɛ iͻe ͻream a, mobͻhwehwɛ mo kookoo kakra. Afei, mebɛyɛ nsuhyew na metsi kookoo no bi egu mu na menu mu wͻ nsuhyew no mu aa kɛpem dɛ kookoo no bɛsɛe yie. Afei, medze esikyire na merekye kakra bogu kookoo no mu na menu mu aa ma ͻno so atse mu yie. muwie no dɛm a mɛsesaw m'iͻe ͻream no na makyekyer no wͻ rͻba mu ahyɛ freegye mu kɛpem dɛ no mu bɛyɛ nwin.